Üteh sõbraq olliq matkatiil ja äkki nä löüdseq paksust mõtsast üte imeligu värehti. Ku nä säält värehtist läbi lätsiq, sis naaq saiq arvo, et nä ummaq joud- jodnuq tõistõ aigo, tõistõ paraliiluniversumihe. Tuu oll'gi nigu väreht paralliiluniversumihe.